راهي أنا <hesitation> أحدث <hesitation> مغامرة درتها في هذا الوقت الأخير اللي فات. راهو إنا طلعت إنا وصاحباتي ومجموعة هكا نعرفوها طلعنا لقمة لجبل وفكانت في الفصل بتاع الشتاء يعني جوزني نهار سماك هايل ما تنساش معناها مغامره كانت ولا اروع.